Amin'ny andron'ny haintany izany an, ny masoandro no tena m- tena misintona an'ilay rano ao anatin'ilay zava-maniry sy ao anatin'ilay tany. Dia raha tianao hitazona hamandoana sy rano kokoa izany an, dia atao ny atao hoe "culture en serre", izany hoe karazana trano namboarina tamin'ny plastika na tamin'ny lamba, mitazona an'ilay hamandoana ao anatin'izay tranokely izay, sy hiaro amin'ilay masoandro mafy be loatra. Fa tsy hanakana ilay "rayon" ilain'ilay zava-maniry ahafahan'ny mitsiry tsara.